aninn maal naam somaa kabuuf, naam warri doo kaam duraa fudetaa anaan yedeen, aninn namsomaa kaab duraa fudedaa, naam somaa kaab naam woan issa kuulii akk ijeem bekuniiwoan issa kulli akk dansaa midafetaa, woansuun kulii himbekaa shida yyte hinkabuu maishaa issanen malsun rahisii itaatii, duubataan masun namsuun naam uff beekhuu.naam warii doo naam maana kaabuu warrin aminenn haramuua.